ווי אזוי א רעדאר ארבעט ווי אזוי ס'קען <hesitation> פילן זאכן ווי אזוי ס'קען זעהן ווען ס'איז דא זאכן איז <hesitation> ס'שיקט ארויס כוואליעס אזאלכע אזוי ווי רעדיא כוואליעס און ס'ווערט ווען ס'קלאפט זיך אן אין עפעס קומט עס צוריק מיט אזוי ווי א ווידערקול און ס'דע- דעמאלטס זעט עס די זאך.